Eee! Ny fampiasa voanio moa na voanjo, atao solomenaky ndra tsy misy menaky zay ny traka lafa anao hagnetritriky azy a mahasolo azy igny la hahandro ravikazaha anao la mahasolo menaky igny.